Vahtsõst-Meremaast ei tiiäq ma nüüd küll väega midägi, aga ma kujoda ette, et tuu om sääne peris mägine kotus või-ollaq ja ma tunnõ ütte inemist, kiä läts' katõs aastas sinnäq elämä.